Bravi! Fustivu na squatra perfetta. Nun era facili purtari a fini stu proggettu, inveci vuatri facistivu un travagghiu troppu bonu. Lu sapìa chi vuatri eravu cumpitenti, ma supraniastivu la me’ previsioni. Chistu pirchì vuatri sapiti travagghiari facennu squatra ajutannuvi unu cu l’autru e chistu è lu megghiu mètudu pi fari qualchi cosa ‘n cumitiva. Cuntinuati accussì, mi raccumannu!